ඇයි ඔබ මගෙන් දිගින් දිගටම ප්‍රශ්න කරන්නේ. මම දැනටමත් දහස් වාරයක් නැහැ කිව්වා. ඔබ හැම තිස්සෙම මාව සැක කරනවා. මම කොච්චර නැහැ කිව්වත් <hesitation> මාව පිළිගන්නේ නැහැ. මම කිව්වා ඊයේ දවසෙදි මම කොහෙවත් ගියේ නැහැ <hesitation> ගෙදරමයි හිටියෙ කියලා. ඔබ <hesitation> පාරෙදි වෙන කෙනෙක්ව දකින්න ඇති. ඔබ කියනවා මම ඊයේ ටවුමෙ හිටියා කියලා. කොහොමද මම ඒක පිළිගන්නේ. මම ඊයේ දවසම ගෙදර හිටියේ. මගේ ගෙදර අයගෙන් ඇහුවොත් <hesitation> ඒ අය කියයි ඔයාට <hesitation> මම ඊයේ කොහෙවත් එළියට ගියේ නැහැ කියලා. ඉතින් මේ විදිහට අවිශ්වාස කරලා <hesitation> සැක කරලා <hesitation> කොහොමද පවුල් ජීවිතයක් ගෙනියන්නේ <hesitation> ඔබ දුර ඉන්න බව ඇත්ත. ඒත් මම කවදාවත් <hesitation> නරක දෙයකට යොමු වෙන්නේ නැහැ කියලා ඔබ හොඳින්ම දන්නවා. එහෙම තියෙද්දි <hesitation> මම වෙන මිනිසුන් සමඟ සම්බන්ධතා පවත්වනවා කියන <hesitation> සැකෙන් හැමතිස්සෙම ඇයි ඔබ මන් දිහා බලන්නෙ. මම ගෙදරින් පිට යනවා නම් <hesitation> අනිවාර්යෙන්ම ඔබට කියලයි යන්නෙ කියන එකත් <hesitation> මම හොඳින්ම දන්නවා. එහෙම දැනගෙන ඉද්දි මට මෙහෙම බොරු චෝදනා කරන එක හරිම වැරදියි. මම ගොඩාක් <hesitation> දුකට පත් වෙලා ඉන්නේ ඔබගේ මේ චෝදනා නිසා.